Kpenra ekpii nsan, but owa momo aden nsan. korenu doeru nsan juwnru nsan onee ka tebu ka da so ekpee, bara ju kperapai, toru momo, oka kpenpii ru. A juan okparanwo say eta. Okpranwo, onne beta rebekor ajuri eleme be be eta rebakor ajuri ton eso. momebo okunrebaseanoni kra kparan eyeh ntiten raba tar juan okparanwo so eta. Eton jaba abere tar but ra jara abo retay. aku kperi anu kegeta ka na kor agbo anu wen so oboye. Warikee, ke eta berakor kabe eta bi noni bae eta kera anu raka basin mbea dara ayen, bobea, okun onnee ra boree kpenree ekpii nsan re seer otor nsan re baro ban okparanwo nsewi ne ra ka aboju. Nonee ra baru labiya kor eh, ekpii njembor bo na chu chu owina wen otor nsan. re boru tern obedo ka jura kor otor ra bi onne areni do kure ntito feigne, oka see la ra nchia, kpanee kpii nee ku do ra bo nkiken aba. obari bae onini. ra dorin nsin bae kori <hesitation> ra bo ri chu gre anukor but noroan kp enrari. e paran anu ra ban so obere, ku ofeigne kra weeh ku obo eta, oku obo eta kra laru kor abaru am bato na benu. Kpen ekpii naabae. Abere nasan nton ra nee wen oo ra see nkpon see kpan nkpon.